إيه، طبعا، لأنهم يمثلوا الشباب، لازم يشاركوا لأنهم يمثلون المستقبل، لديهم طاقة وأفكار جديدة <noise> لكن إذا كانوا غير مطلعين وغير متدربين، راح يؤدي ذلك إلى قرارات غير مدروسة. شباب يعني المستقبل، هم اللي يوجهوا الوطن، وقراراتهم لازم تكون مدروسة، ولازم يكون معاهم خبرة.